ग रिंगतोक आगु खेद दू कि होने महसूस लान्च। ग होने कभी मा सुचेग किनू दोस्तीइस दू। छ हाचिग कि होने महसूस लानतोइ? <noise> क्या ग कुछ लानलान दूक जिससे किनू ठेस पहचेचे तो? ग जू समझयाम ज्ञयातो अगर आंगू कोई गलती नितो तो ग माफी ज्ञयातोक।